我喜欢煮咖哩鱼头咖哩鱼头很容易煮咖哩鱼头你要去买那它的什么三合一包装它咖哩的你去买那鱼头去stutong market买那鱼头他把它们砍好好的鳞鳞刮去拿去水洗下它若是不够小自己要砍咯在家砍咯砍好后很容易哦锅锅拿一个洗好好的水放下去五百ML放下去鱼头放下去你的豆豉放下去放水下咖哩的paste下去要滚下半个小时下好了解决了

马来西亚有分很多种啦有分 national 的学校也有那个 dialect 的啦 so 它有分 national chinese Indian 这几种啦马来西亚政府 ok la their supoortive of different languages la

会呀我会驾电单车我会驾车这两种啦这两种需要 license 电单车我做小孩的那个时候我有去学 then 长大了做工了就驾车我现在驾 EV 啦 hor tomato cross hybrid 啦

在我们的社会华华人的社会啦每次是大的儿啦大的儿要照顾阿爸阿妈他们若老了大的儿有这个责任咯然后要照顾他们吃有病给他们看啊死了要把他们埋了咯啊这就是大的儿责任咯

朋友若有什么紧张你讲欸朋友婆别紧张啊你先 calm down 啦坐下来吃一杯茶水啦啊啊 keep calm 下想下到底什么什么问题啊问他们什么问题然后跟他们一起解决咯谈讲谈讲啦然后他们啊拿他们一个 way out 啦啊

给我叻怎样照顾身体好我身体是讲要去运动啦没什么特别的最重要的是说是每个礼拜运动两次三次一次运动给我现在是说一次差不多走六圈啦还是说5个 kilometer 然后我一个星期这样差不多有10到15 kilometer 去跑咯 ok

用那 mobile phone 啊天天哦你今天看看什么新闻也是开 facebook 看嘛 facebook 就那你 mobile phone 那边啊 so 你可以说一整天都是啦我若打电话给你你也是用 mobile phone 接哦晚上啊 WhatsApp 也是晚上也是 handphone 咯

会啦给我的家庭啊公啦大公啦我啊爸他们都会讲家庭的什么历史都会跟我们讲就是说中国哪里过来大公为什么讲咯啊公做什么工咯都会讲

技术反正，也有一点怎么说它的冒险啦。有的时候的冒险。so如那说你用电脑，这handphone这样不是，他们Facebook啦，Google什么的那会能够track你在哪啊。你看那很像，you know次次这什么President，clinton, obama，他们怎样order 那killing of the terrorist，they just press a button, press啦，you know 那火箭飞啦过，它能够locate你在哪里， 它就会炸了。这个system的冒险咯，用那个technology用handphone啦。

呃…最后最后的看见的 ho 是猫仔啦猫仔小小只的啦差不多有两尺最长的两尺这样两尺长啦 then 重可能只有一公斤两公斤这样啦看它们吃什么东西看那猫仔是哪里来的猫仔啦

哦我的生日叻我生日每次我老婆带我们一家出去吃咯我老婆带我两个孩子咯去那看下那 restaurant either 去吃西餐的还是中餐的那那东西咯 ok 啦每一年就是这样啦

今天的天气 OK 啦我看应该有我试了看差不多有三十度，有一点热啦，日中每每不出啊，过热【wu】日头现在越来越热啊，晒啦两下皮肤烧【wu】啊，so 较【noclear】较慢啦要下雨啦，可能那出【wu】五点多可以出【wu】jogging 啦

我喜欢的颜色是那个浅色的青他们讲是苹果的青 Apple green 苹果的青我为什么会喜欢呢因为看过去眼睛很顺看了很 relaxing 这样咯

要做生意在古晋我觉得是蛮困难的啦因为竞争太厉害了啦要看你要做什么生意咯比如说啊去研究啦什么生意做会起因为若讲太多人做了竞争太厉害了做不起啊做了等下一阵子不会赚钱店还要关掉

我我的那个 birthday 呀我就是出去吃咯每次老婆安排出去吃一家人四个出去吃咯有时候带啊爸啊妈一起出去咯每一年都是这样咯

我的朋友若是说啊出去做工你若想家庭啊我讲我我我讲你最多出去两三年钱赚会够了回来老婆孩子不可以放弃因为他们也需要你特别啊年轻那时时间啦你老婆若太久没见也走掉啦哈哈哈哈

这个学校老师跟这个父母叻能够一起合作啦比如说老师如果看到有什么不对在学校的话可以跟父母讲父母可以跟小孩讲父母在家里看见小孩子做什么不对也可以跟老师讲还是说跟学生讲下讲下解决他们的想法

学校的考书很重要，我觉得呢，啊，考书一定要有，啊，六年一次，form3 一次，但啊，form5 一次，很重要，你不能讲没考书，考书让他们知道他们 stamdard 到哪里，他们 leaning 啊 lever 到哪里，考书很重要，不能没做，不能没考书

现在在马来西亚的什么那个最大的问题呀 for 这个老一辈的人多数啦就是说糖尿啦糖尿 what you called diabetes 糖尿很多问题呀 and then 应该是很大的问题 to do with the eating habit 啦

你讲 for 我的家人 I think 做礼拜很重要啦我说做礼拜信耶稣很重要因为他是我们的天主是我们的 savior

你说政府的 service 呀政府的 service public service 我觉得最重要的是 low and order 警察警察 so that 他们能够 jaga 这个我们安全呀

我说这 elected 希望这些人叻是很重要如果说一个一个地方他们 elected 可以做什么奉献呀给到我们这个地方的要的是什么东西我们要的东西 free of them of bridge free them of region 这样的东西

洗手很重要啦，你讲看现在看啦【mo】，covid 那时候，【noclear】那 vires 啊，有来有去啊，手要天天洗咯，那现在leh，还有来一个 monkey pot 咯，还是要洗手咯，手要没手摸木物，那门也是啊 monkey pot 咯，啊

Ok，可以说啊我 travel ho 我有一次去钓鱼啦我去那河那边河河坐船河钓鱼然后那那个木船漏水啊哇紧张要死看见那鳄鱼啊好彩有人驾过去我们叫他们拉帮我们拉去江边好彩船没沉哦

我家漂亮的东西漂亮的东西我喜欢 collect 的东西是 coffee 机啦那个什么飞机的 model size scale one to two 啦我家里很多以前世界大战的飞机很对咯现在也有新的飞机都有咯我的 collection 咯

在古晋我们现在在 equoternal 的天气这 equal Ternal 也没有什么啦也没有什么四个 season 都没有啦只有说热下雨整年都是

如果说我们搬出去那移民出去很多人移民去 new zealand 澳洲呀是因为要那个 free 的 education 给他们小孩读书呀不用钱政府 subsidize 这是最最重要的原因人搬出去移民去澳洲 new zealand 咯

我会说我会说啊英文会说啊 foo chao 会讲兴华会讲 malay 呃 mandarin 一点啦五个啦 ho 这就是学的啦小时候啊阿爸阿妈都是讲兴华话还是说福州话然后你在学校老师教 Malay 老师教你英文啊这样咯

现在的社会的小孩子小孩子玩什么东西叻小孩子玩 ipad 咯玩 ipad 里面的 game 咯不然就是看电视咯不然现在两个打篮球咯这样咯

那个污染的天气叻是很真实的事情啦 so 这个东西是因为我们树砍的太多了我们要 make sure 说我们整个世界树呀不可以砍呀要种树现在啦它可以 convert Cardin dio side to oxygen

这个技术的东西叻我最多的就是这个电脑咯电脑和 handphone 啦电脑用是我们画图啊用 autocate 画图用啊你若说 handphone 有时候 meeting 咯用 teams meeting 咯这样咯技术很好用啦很好用啦

电话的 subscription 啊是说你看它的 package 啦它的 package 啊你看会值得不值得咯你看有什么东西咯有时候它一个有一个啊 program 啊它给你你老婆能够用孩子也可以用一次给你三个咯啊这样咯啊 so 应该是 ok 的啦